हालाँकि, ग किनजू हाइकिंग रंग बाइकिंगऊ बारे जानकारी प्रदान लानतोक। हाइकिंग इद होने गतिविधि निज जिसमे कि प्राकृतिक सौंदर्यऊ आनंद लानो पैदल यात्रा लानतोई। जू शारीरिक रंग मानसिक स्वास्थ्यऊ ली लाभदायकनिज। बाइकिंग इद ऐसी गतिविधि दू जिसमें कि साइकिलऊ चलयाया यात्रा लानतोई। जू इद अबोल व्यायाम निज ऐ किनू न्यूग स्थानऊ अन्वेषण लानो अवसर प्रदान लानतो। निशमि गतिविधियाँ किनजू शारीरिक रंग मानसिक स्वास्थ्य पंगली लाभदायक निज ऐ किनू प्राकृतिक सौंदर्यऊ आनंदऊ अवसर प्रदान लान्च।